ka n da kume ka n kun yunu kinin kinkin dimwata re ma kunu mang rung bwesimu na ma twaba kiku ka nima ma twabakike yinu mang kera chimin nangintu kano mi wu ma ka nura wuka fire lo wuka mwa kiran kang ma yikinge yinu mang chiru na si chabtutu kang ni si ni chabe a chadu ti bwesimu yinu ma yi chidu mi yi ka no wuleni ye ka yika ku, ka ni yika kung ye na sutemu, ka ni ya ni switemung e na fwang ma tun na fware yi ti kini bwesimu nin nura tinun yini ka ne bayeni kwate nan swedu tikini shi, nan swedu sakedu nan dadu mwan ka ni ka kung kan chune yaka bung e nan swedu kini bwesimu nan chadu ka ni kileng ma kere shi min tinan, kan kereng chi mine yini ka nan wuleni ye ka daku ka nang ka madu, yining min ma yadu kan taman kuyan e kang kere chi minang te ma yika du yama sira we nubu, kang sira we nube e yini mang kladu yinibe ma be mabu chika nan wule ni ye ka wure ma kikanang? ka yiko chimang e ka no mi wumo no wumi lenga fi no mang madi ying ka n kera chi mine yinu n chi ka yindu tittu ka lam finenange mang madi ying fittu ka a lam finenange no mang madi ying yinu mang yi chi mi ka nang wuwule niye a dau nangang kangu a nang madu ka yaki made yinu mang yi chi mi t ka a lam finanange mashi ying ni madi ying ke ni ya ni chau kila. ka dii ka dii kambi kiiki ta lame mang yi chi mi mi ka kiswi kiike a lame mang kunu kini kunsin mang mwa kirangu ka n mwa kirange mang si chatitu, ka siye, ka nang mi yi chi a cha chatitu ka chab e mi ka no mi ti yika kambi kiiki i tun ka klawe yini man swedu man bichi ti miya wureni di yinung ka fwa medu ko wuko miya we titun wu ko mwa le wuko n naba yi kiikiye a miya niman titun, a miya niman titun, a miya niman titun, yini ma le chi ma yi chi mi ka fi ma dung e kano mi ti sweng yi mi a chimun chi mi badu man miye chi mun de, ka miya chi min e yinu ka miyin ka ti riye, ti dun nang kiku ti nan madu dine keke tiya tintin miya kang ma miye mine be mi madu we lo taku ma lebu le ng kano mi tinang mady yiko, yinu ku ma ba yiko tan ma yi chi mi mi ka timang ye taya chaku kakaa yinu dur chnin ka tileng kan bi kiiki te ti swe ti ma tiba bune we kwama ti yikong ke tewuduwe ni be kambi kiyi tu, maka nun ka maka nung nine yinu nange swedu nang miyadu ti kini kwalange chi man medu chi tewuduwe yunu mi kekeng ya, me n swe ti kini kalange, yini mang yi chimi ni yi kwama we kuteng, ti kedu n din fwakware a butu din chin we dine keke yim tewuduwe a ti chimin kakkiku we chi ta maditu ka tike ti ma yikonge n tewuduwe ka ti chmin kakkiku yinu mang yi chi mi mang kebu ta ma kun n ti kini ni dine ditinu kikangnu ane kun we dine ka ya min ma kunnu n ti kini niye ne mwan swana titinitu kuni limangi yinu mwan swi limangu n ti kini nibu kasi no nii a ngani chi ko chi no no ni a tuun tune yi mu ko n a di mabe dino n tewuduwe man kin niba ngau kin n yiko niba tu kin n kin a kebu n a mabu a yebu di <hesitation> a yebu ki ye ko beka ma kiyerang nibu ko kiyerangu ni du tewuduwe min mang miya chi min yam kwamamu mang miyachi minti chi fwuswe titiniye ti diye ke n chi aya a ma fiswe titimiye a swanang i kini limang yinu mang yi chi mi to ka ti ya kambi kiikite mang kebu ni ka ne wukani e ko tani tura nibu ta ni min naba tikulange ni ni muru nama a ko yi kon tu dine kang ka ninu swedu we lo na mabu du kulang na ma kebu, ta nimadu kilange tikini kang ne wuleniye yini ka te bine ka niya tun chine niya, ka niya ware kining chi a da te tini ka mantan dine ni ya delaku kukuwenga a yiri chi ni yade ni yideng wu yi to tewuduwe chimun delaku ya mure yinu ban yi ko ti mang yichi mi mi ka tiya kanbi kiikite ti nan madu siru dine keke niba yiko bwesumbubu ki medu ki madu siru weng a lo dine ka nimin chitu we longe ka ti chir flange na tiyan nibu kang yintudu we flangu ko to nibubu we lo chi kang miya bwesimu ki chi ki miyadu we chitu nan chi ng a ma we da chitu ka ko kinin da wuyile nibu ka wernu nibu kano ko bwe wu nibu ka yo kimin dilakiku kanin yadu kini ka da wuyile yinu yikotu mang yi chi mi ka ti ma yiko n tewuduwe ki nwe twababune we finu ane kwar we ti dangdu chi titinituwe nibu ti yiduwe ko- ko chi no n ane kine n min no mang medu mang yadu ka anewi yiko ka ti ma yikonge ta kudu ti le ware wu a dabe ka kau nur chinu we chi wu ni chinu a lotu nin miya chmin n temuduwe ka yo chmin delaku ti kedu ti madu chi wu ka yodu din kwamanu ahe ya rikake we yinu ma yidu mi ka ti benge mang kera chimin nangitu. Wu ka dwe mwai, wu ka nura kwanunti, wu ka madi yikan klange be na dan nange titi mani chi ni tu kang we ti madu ti ya ang ma kera chim minange e, be mang dang tinu mang kebu kunga kunga ni yadu ko ke we, yintu mu ko we e kemu mwan swedu ware ti kini kemi min miya chi man chitung yinu bangyi ko timun ma medu ma chidu ma kanaduwe dunu ma kanadu mangle fi, mangle fi, mangle fi, mang matu sirantu. Kang ma ye, yinu ma kla lo mi be ma swedu, mi yintudu ka wa bubuwe ka wu lumang ka ye, dine keke yim ka lame ma kladu yinu mang yeimi dane yi wa bwane, mi yintu di ne ko ni wa bwane bun mini ga burang we mure ma yichi mi mi finu fa bwiyu a limbu a dakan ni ya disiru we fiko, nang yadu yati siye wane ko ko ti siye ko bwiyu a limbu yinu mang yi chimi mang ti finu mang kebu ta sweduwe fi nibu ki fwaran yami yi kusi din kwamanu ane ya rikaki ka ti swe we fiko ane te miya chi tiyili we fiko tinang swedi tinang miya <hesitation> finu ta swende tinang miya chi tiyili we fiko, mang miya bwesimu min chitu nangintu dangti dangti tiyangu n nin m yandu nin swendu we yiko tongu ka miya chi wu n chi ka miyade yinu ko ma bange yiko ma yichi mi ka kiswewu min yikan ladi a lame ti kun ti yika yati ma muraki n ti kini kalchinu ke ti miyawe tikan chi we fiko dine ka ni du ka tita lote neni medu ni ridu kini kwang ti yikan yati miyawe tiyangu n nan miyawe kikangu ni ma benin miya chimindu we loni yangu ke ke n tin ma ti ya i time beti miya bibu a kuteng mintin dine ka n tin ti me biba kutengu ka madi yire ka me tinu nang chi a yo min miya chimindu we wandi mang medu mang fwa chimin yamu nabwen nabwen bibu ka <hesitation> ka yu chidu ka me chitu nabwen nabwen nimun nang chi min madu we wandi we swe ti bwesim mome ka n swe sin ar me min miya chi min yamu tiyangu ka madu ka yadu kmi yayu chi aneka ya kanga kanga wu tibe chiyangu nang chi min miya chimindu we wanditu